آآ في اثناء وقت عاصفة آآ في قلب سفينة جت وطاحت على الشاطئ، وكان فيها السفينة لما فتشوها لقوا فيها اتار لأشخاص كانوا عايشين فيها، ولما فتشوا القوة خريطة تدل عليه كنف مدفون من.